أخفق ثلاث بيضات مع الفانيلا، مع كاس من السكر، وكاس من الزيت، وكاسين من الطحين، ظرف من <hesitation> المادة الرافعة. إسمها البيكنج باودر، هاي المادة تساعد إن الكيك يصير <hesitation> هش وطري <hesitation> آخر شي أظيف كوب حليب وأظيف <hesitation> معلقتين من الكاكاو.